komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um tilnefningu fáum frá Vogaskóla og kíkjum svo á fólk sem ætlar að vera þrjá sólarhringa í hljóðveri í beinni útsendingu ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar eru alþjóðleg verðlaun sem tileinkuð eru ungum tónlistarunnendum þessi stóru verðlaun eru veitt fyrir ný fyrir yngri áheyrendur sem

fer á fjöll er fimmta sagan um músina og var samin fyrir sem fór fram í Los Angeles í Bandaríkjunum árið tvö þúsund og sautján sögumaður var Unnur Eggertsdóttir og verkið var gefið út og flutt á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í

Hörpu síðasta haust í verkinu er íslensk tónlist í forgrunni allt frá gömlum þjóðlögum til nýrri tónlistar inn í söguna fléttast náttúra Íslands þjóðlegur fróðleikur og boðskapur um um fjölbreytileika verðlaunaafhending fer fram fyrsta október í Danmörku nú er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku var það Álfhólsskóli sem skoraði á Vogaskóla í Reykjavík og við spurðum krakkana hvað er besta ráð sem einhver hefur gefið þér er gott að vera stressaður komdu fram við aðra eins og þú vilt að sé komið fram við þig ekki vera feimin

halda áfram að vera ánægður með hver þú ert á þriðjudag lokuðu fjórir dagskrárgerðarmenn sig inni í hljóðveri hér á RÚV þau gerðu það til að vekja athygli á

þið búin að vaka lengi við fengum svefn í

nótt já við sváfum til mér sýnist snærós og Mikki líka vera að vakna

þau fóru að sofa klukkan fimm þannig að þau eru búin að fá góðan fimm og hálfan tíma segið okkur frá þessu átaki

átakið á allra vörum og í ár eru þau að safna fyrir ég á bara eitt líf þau eru aftur að safna

varðandi fíkniefni og misnotkun lyfja í alla grunnskóla á landinu góðan daginn snærós

svo svekkt stóru vandamálin eru að vakna þegar maður

var bara vakinn fallega í morgun

að fá

að reyna að vera skemmtileg líka en fyrst og fremst erum við

með þjóðinni og sjá hvað

að vera skemmtileg hvar er hægt að fylgjast með ungruv punktur is ruvnull punktur is